Yewtereeji ɗii kaa fuu, <hesitation> juulde layya minkaa ɓurani kan, sabi juulde layya en kirsan baali, teew ñaamee, giƴiraaɓe meeɗen njawten, njuulen. <hesitation> minkaa yewtereeji ɗii fuu juulde layya kaa ɓurani kan.